طبعًا تراني وايد أحب إني أشارك ذكرياتي عن لعبة الطفولة المفضلة، من ذكرياتي الحلوة كانت لعبتي المفضلة هي كرة القدم، كنت ألعب مع -أص- أصدقائي في الحي بعد المدرسة ،ونتجمع في الملعب -الف- القريب ،ونقسم الفرق ،ونلعب لساعات طويييلة كانت لحظات ممتعة نركض ،ونصرخ ،-وو- ونضحك اذكر مرة فزنا في مباراة مهمة ،وكانت فرحتنا لا توصف.